Roa arivo folo enina amby ndraiky <hesitation> fatsiarôvako zanako zen̈y tamy andra ziô zanako araiky vavy teraka. De zay zen̈y ten̈a tiava- atsiarôvako <hesitation> andra io, taon̈o io.